ลองเอง เพราะว่าโหลดมาแล้วได้เฮ็ดเป็นคือเก่า ลองผิดลองถืก กดนั้นกดนี้ มันถืกเป็น โดยที่ถืกบ่ต้องไปให้ไผสอน

พวกบัญชีม้า บัญชีปลอมทั้งหลาย เวลาเฮาคีย์เข้าไปเฮาให้ธนาคารเตือนเลยว่า นี่มันเป็นบัญชีปลอมโอนบ่ได้

บ่โดน แล้วกะบ่มีปัญหาอิหยังเลย เฮ็ดแต่แบบง่ายง่าย เพราะว่าโปรแกรมหน้าตาต่างต่าง มัน กะงานง่าย

การกดเงินแบบบ่ต้องมีบัตร ATM เพราะว่าเฮาบ่ต้องมาเสียค่าบริการ ค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งมันเยอะเลย

การจ่ายค่าโทรศัพท์แบบรายเดือน เพราะว่า AIS มันบ่สามารถที่จะจ่ายค่าโทรศัพท์ผ่านเซเว่นได้เหมือนแต่ก่อน

กะบ่ได้ทั้งเบิดดอก เพราะว่าบางหม้อง บางที่ บางรถ บางอัน กะยังแบบให้กะชำระผ่านแบงก์อยู่ กะต้องพกเงินสดคือเก่า

มักอยู่สองธนาคาร กสิกรไทยกะไทยพาณิชย์ เมนูทุกอย่างกะงานง่าย เข้าถึงง่าย ปุ๊บปั๊บ รวดเร็วทันใจ

ประวัติการเราใช้จ่าย เรื่องการโอนเงินเติมเงินต่างต่างควรจะรวมอยู่ในหม้องเดียว บ่แม่นว่าแยกตามแต่ละหน้าต่างของมัน เพราะตอนนี้มันอยู่คนละหม้องคนละที่ กะเลยบ่กะว่าเงินมันหายไปไส

เปิดบัญชีออนไลน์ เพราะว่าสุดท้ายแล้วความปลอดภัยกะยังมองว่าการไปเปิดบัญชีอยู่ธนาคารสำคัญ แล้วกะปลอดภัยกว่า

ควรมี เพราะเฮาสามารถอัปเดตข้อมูลของเฮาให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา แล้วก็สามารถที่จะให้ธนาคารดึงข้อมูลในแอปไปเป็นข้อมูลพื้นฐาน เก็บข้อมูลได้

ยุ่งยากนะ เอกสารขั้นตอนหลายแฮงกว่าสิได้ผ่านแต่ละใบ

บ่ยุ่งยากเพราะว่ามันผูกกับธนาคาร ธนาคารเฮามีเงินมันเฮาจั่งสิสามารถรูดบัตรได้ ถ้าธนาคารเฮาบ่มีเงินมันเฮาบ่สามารถที่จะรูดบัตรได้ มันเฮาเลยบ่ยุ่งยากอิหยัง เฮ็ดเฮาได้บ่เฮ็ดเฮาได้

กะเคยอยู่ เพราะตอนนั้นกะอยาก ความอยากได้อยากมี อยากมีหน้ามีตาในสังคมเลยขาดสติ ขาดความรอบคอบ คิดบ่ได้ กะเลยต้องเป็นหนี้เขา

บ่เหมาะสำหรับคน คนเริ่มเฮ็ดงานใหม่ใหม่ เพราะว่าขาดความมีสติ รอบคอบ ใซ้เงินแบบมือเติบ เพราะฉะนั้นบ่สมควรสำหรับคนเฮ็ดงานใหม่ใหม่

การที่ทุกคนใซ้บัตรเครดิตใซ้ต้องมีความรับผิดชอบในแต่ละคนของแต่ละคนไป ลางคนสักแต่จะใช้แต่ใซ้บ่มีความรับผิดชอบในการชำระคืนเขาใซ้มี

บ่ต้องเฮ็ดอิหยัง เดี๋ยวทางธนาคารหรือเจ้าของบัตรเครดิตน่ะ เขาสิส่งบัตรใหม่มาให้เจ้า เจ้ากะเปิดบัตรใหม่กะ แล้วกะตัดบัตรใหม่ บัตรเก่าถิ้ม กะแค่นั้นบ่มีหยัง

บ่มีปัญหาเดะล่ะ กะเลยบ่มีปัน กะเลยบ่ได้แจ้งอิหยัง

กะเคยโทรไปอยู่ การแก้ปัญหาของพนักงาน call center กะแก้ปัญหาได้รวดเร็วทันใจ แล้วก็ให้ข้อมูลครบถ้วนเป็นอย่างดี บริการดี แต่รอสายโดนไปหน่อย

เข้าไปเบิ่งในทวิต แล้วกะค้นหาข้อมูลว่าแอปธนาคารนี้ล่มบ่ ถ้ามันคิดว่ามันมีอยู่ในทวิตกะแสดงว่าแอปล่ม แล้วกะถามคนอื่นอื่นที่กะกะธนาคารเดียวกัน

สะดวกคนละแบบ ขึ้นอยู่ว่าตอนนั้นเฮาอยู่ ณ หม้องใด จุดใด ตรงใด ถ้าเฮาอยู่ใกล้ธนาคารเฮาเฮาไปธนาคารดีกว่า ถ้าเฮาอยู่ไกลธนาคารตอนนั้นมันบ่มีอิหยังเฮาเฮาสามารถที่จะโทรเข้าไป call center ได้

บ่สะดวกเลย คุยไปคุยมาบ่ฮู้เรื่อง AI ตอบบ่ฮู้เรื่อง บ่ฮู้จุด บ่ฮู้จุดหมาย ตอบคนละทิศคนละทาง

เพิ่นบ่มักดอก เพิ่นบ่ฮู้จักว่าสิกด สิคุยจั่งใด กดหนึ่ง กดสอง กดสาม กดสี่ กดห้า กดหก มันบ่ฮู้เรื่อง แล้วฮู้ระบบตอบรับมันฮู้วกไปวนมา

เพิ่นมักไปธนาคารเลย เพราะว่าเพิ่นสามารถที่จะถาม ที่จะเฮ็ดได้ทันทีทันใด บ่ต้องมาจึ๊กจึ๊กจั๊กจั๊ก จอกหลอกแจกแหลก

มักนะ เพราะว่าเด็กน้อยสมัยนี้เพิ่นฮู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี เพิ่นฮู้เรื่องเกี่ยวกับภาษา ตอบรับ ฮู้จักกด ฮู้จักเฮ็ด เพิ่นฮู้ไป มักแต่โทรไปอยู่แล้ว

บ่ดีเดะ เพราะบางทีกว่าสิโทรมากะลืมไปแล้วว่าไปกะบริการตอนใด มื้อใด จั่งใด

ความรวดเร็ว แล้วกะการแก้ปัญหา ตอบปัญหา ของลูกค้า ของกะได้เบิดทุกอย่าง ภายในเวลาที่กะต้องการ

เคียด โมโห กว่าสิรับสายได้

บ่ค่อยมีดอก เพราะมันเลือกบ่ได้ มันเป็นกฎและข้อบังคับของบริษัท จะต้องเปิดบัญชีนั้นบัญชีนี้ ธนาคารนั้นธนาคารนี้ในการรับเงินเดือน เฮาบ่มีตัวเลือก

บ่เครียดดอก เพราะว่ากู้มานั้นกะกู้เฉพาะเท่าที่จำเป็น กู้เฉพาะเท่าที่จะต้องใช้ บ่แม่นว่ากู้แล้วกู้ กู้ได้แล้วกะกู้เอา กู้เอา บ่เบิดจักเทื่อ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

กู้ได้กะอยากกู้ เพราะจะได้มาผ่อนทางเดียวบ่ต้องผ่อนหลายทาง เพราะตอนนี้ผ่อนหลายทางมันกะเงินไหลออก ไหลออก ไหลออกจนบ่มีหม้องไว้

ดีกว่าธนาคาร เพราะว่ามันบ่มีกฎกติกาอิหยังมากมาย เหมือนธนาคารมีกฎกติกาหลายกว่า

ต้องคิดว่าสิหาเงินทางใดมาคืนเพิ่น ในแต่ละงวด คืนได้เทื่อละงวดจักบาท

บ่ได้ เพราะว่าบางปัญหามันกะเยอะเกินกว่าเงินที่กะเก็บไว้ กะกะต้องไปกู้ยืมมาคือเก่า เพราะว่าแต่ละปัญหามันเข้ามาบ่คือกัน บ่พร้อมกัน

กะสำคัญอยู่เดะ เพราะจะเฮ็ดให้เด็กน้อยกะจักข้อดีข้อเสียของการกู้เงิน และในอนาคตเขาอาจจะกะจักการวางแผน เก็บออมเงินกะได้

เลือกเป็นหนี้ดีกว่า เพราะเฮ็ดให้เฮามีกำลังแรงใจในการทำงานหาเงิน เพื่อที่จะต้องมาเฮาหนี้และเฮาต้องเฮาจ่ายในชีวิตประจำวัน

อาจจะส่ำกันนะ เพราะถ้าเปรียบเทียบเรื่องค่าเงินสมัยก่อนกับค่าเงินสมัยนี้กะคิดว่าน่าจะเท่ากัน เพราะว่าปัจจุบันการเงินกะมีอิหยังที่เฮ็ดให้กะต้องกะจ่ายมากขึ้น

อาจจะมีอยู่มั้ง บ่ฮู้คือกัน เพราะว่าบ่แม่นนักลงทุน คิดแทนคนอื่นได้บ่ฮู้บ่ได้ เพราะว่าฮู้บ่ฮู้ว่าการลงทุนมันเป็นจั่งใด แต่ฮู้แต่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยง

น่าจะมีอะช่วงอายุตั้งแต่สิบสองปีขึ้นไปนะ เพราะว่าช่วงนี้เริ่มที่จะฮู้เรื่อง เริ่มที่จะมีเงินเก็บอิหยังมากมายแล้ว จากพ่อจากแม่เขาให้แหน่

คิดว่าน่าจะเป็นทองนะ เพราะว่าคนสมัยก่อนน่าจะซื้อทองกันหลาย เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่คนสมัยก่อนฮู้จัก แล้วก็สามารถเข้าถึงได้

ตอนนี้กะน่าจะเป็นหุ้น การเทรดเงิน เทรดคริปโตต่างต่าง เพราะว่าการเข้าถึงของเทคโนโลยี ความรู้ แล้วก็การเชื่อมโยงในอินเทอร์เน็ตมันไปไกลแล้ว

ก็น่าจะบ่เน่าบ่เสีย สามารถซื้อไว้โดนโดนได้ ระยะยาวได้ บ่ต้องรีบในการปล่อยเฮ็ดกำไร

กะน่าจะเป็นของเรื่องราคา ถ้ากะเลือกราคา ทำเลมันบ่ดี ราคากะสิทรงทรงทรุดทรุด อาจจะบ่ได้ขึ้นหลาย อาจจะขาดทุนกะได้

สำคัญนะ เพราะทุกทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยง ถ้าเฮาบ่มีความรู้ทางด้านการเงิน เพื่อที่จะนำไปเฮ็ดการลงทุน มันเฮาอาจจะขาดทุนได้

บ่มีดอกมั้ง ถ้าการลงทุนนั้นเฮาบ่ได้ไปเฮาคนรอบข้างเฮามาลงทุนนำเฮา เฮาลงทุนเอง เจ็บเองผู้เดียว มันเฮาบ่ได้มีความที่จะต้องเฮ็ดให้คนรอบข้างเฮาเสียใจหรือบ่คุยกัน

กะต้องเริ่มจากการหาทุน นั่นกะคือเงิน ถ้าบ่มีเงินมันกะบ่สามารถที่จะลงทุนเฮ็ดหยังได้ เพราะว่าสิ่งสำคัญในการลงทุนมันกะคือเงิน

ยังบ่มีความพร้อม เพราะว่าตอนนี้มีแต่ความคิด มีแต่แบบ มีแต่แผน บ่มีเงินลงทุน มันกะบ่สามารถที่จะลงทุนได้ เริ่ม เริ่มอิหยังได้เลย

กะกะสึกดีนะ เพราะตอนนี้การเล่นหุ้นมันบ่แม่นการซื้อแบบหลักพัน หลักหมื่น การที่กะมีเงินหลักร้อยกะกะสามารถที่จะซื้อได้ผ่านช่องทางของแอปหรือธนาคารต่างต่างที่เขาออกมา ณ ตอนนี้

เคย จากการที่ซื้อผ่านแอปธนาคารนี่แหละ จากหลักสิบ หลักร้อย อยากฮู้ แล้วฮู้ประเมินความรู้เจ้าของว่าสามารถรับแรงกดดัน ความเสี่ยงของการต่างต่าง ของการเล่นหุ้นได้มากน้อยแค่ไหน

กะบริการดีเดะ เว้ากับกะสุภาพ บริการทุกทุกคนเท่าเทียมกัน บ่ว่าเงินฝาก เงินถอน สิมากสิน้อยเท่าใดกะคนเท่ากัน

ดี บริการเป็นกันเอง เข้าอกเข้าใจคนที่มาใซ้บริการเป็นอย่างดี อ่อนน้อม พูดจาไพเราะ

มักธนาคารไทยพาณิชย์ บ่แทรกคิวคนที่มาใซ้บริการ กดตามลำดับ เรียบเรียงตามลำดับของระบบที่กดไว้

ก็ดี เห็นเฮาท่าโดนเฮาเดินมาถามเฮาว่าเฮามาเฮาบริการอิหยัง คิวเท่าใด เหลือคิวอีกเท่านี้ ท่าก่อนเด้อ ถามความว่าเป็นจั่งใด มาจั่งใดดี

ควรสอนเพราะเฮ็ดให้เด็กน้อยหรือคนเฮาในปัจจุบัน สามารถเฮาจักวางแผนเรื่องการเงินตั้งแต่เด็กน้อย ให้เฮาถึงความสำคัญว่าเงินมันกว่าสิหามา มันเป็นจั่งใด

กะเป็นคนมีระเบียบ คิดหยังก่อนสิกะเงินกะต้องคิดก่อนว่ามันจำเป็นบ่ บ่แม่นว่าสักที่จะจ่ายจ่ายซื้อซื้อซื้อ เห็นเขาหยังซื้อกะซื้อตามเขาเบิด

ควรมีนะ เงินสำรองฉุกเฉิน เพราะว่ากว่าพ่อแม่สิหาเงินส่งมาให้ได้กะอาจจะต้องบ่ทัน กะต้องเอาเงินสำรองที่กะมีมากะก่อน กว่าพ่อแม่สิหาส่งมาแทน

มีนะ เพราะว่าอยากจะเอาเงินส่วนนั้นมาเฮ็ดธุรกิจ เปิดกิจการของเจ้าของเป็นเล็กเล็กน้อยน้อย พอได้มีจุนเจือครอบครัว ดูแลเจ้าของไปยามแก่ยามเฒ่า

กะดีเดะ เพราะว่าค่าเงินเขามันแพง เห็นเงินแล้วกะมีกะ หายเหนื่อย สมกับที่อดทน เฮ็ดงานแลกเงินมา

กะเอาเงินเก็บออกมากะ หางานเมาะเมาะแมะแมะ กะจ่ายอย่างประหยัด หางานที่มันเฮ็ดบ่กระทบต่อการป่วยของเจ้าของ กะเฮ็ดไป กินไป ประหยัดไป

กะบ่ดอก ก่อนอื่นกะก็ต้องเบิ่งกำลังเงินเจ้าของก่อน ว่ากะมีพอที่จะใช้จ่ายเกินกะบ่ บ่แม่นเห็นเขาซื้อหยังกะซื้อตามเขา เห็นกะขี้กะขี้ตามกะมันกะบ่แม่น

กะมีอยู่ล่ะ เพราะว่าการที่เศรษฐกิจมันแย่ เฮ็ดให้กะต้องใช้จ่ายเงิน จากเดิมที่กะเคยซื้อห้าบาท กะอาจจะต้องซื้อสิบบาทกะได้ เพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่ สถานะการเงินของกะมันกะต้องแย่ไปนำ

เก็บได้เดือนละบ่เกินสองพันดอก เพราะตอนนี้ค่าครองชีพในปัจจุบันมันเก็บขึ้นหลาย ออกจากบ้านไปเดี๋ยวกะค่าวิน เดี๋ยวกะค่ารถไฟฟ้า เดี๋ยวกะค่านั้นค่านี้ กินนั้นกินนี้ แป๊บเดียวเบิดสองร้อยบ่ทันได้พอเที่ยงอยู่

บ่รวยขึ้นดอก เฮาบ่ได้มีเงินฝากหลายปานนั้น แต่คนมีเงินฝากห้าสิบล้าน ดอกเบี้ยเฮายังบ่ได้พอยาไส้อิหยังเด้อ

อยากได้ห้าบาท เพราะว่ามันกะน่าจะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมนะ สำหรับการคนที่มีเงินฝากทั้งปีอาจจะบ่กะหมื่น ถึงพันหยังซี้ อย่างน้อยกะยังพอได้ กะอกกะใจ

บ่มีผลนะ เพราะว่าการที่เฮาซื้อของ เฮาจ่ายในปัจจุบันเป็นการซื้อขายแบบเงินสด บ่ได้กู้ไผมาเฮา

เข้าใจ เพราะว่าในปัจจุบันการหาความรู้เรื่องดอกเบี้ยธนาคารมันหาได้ทั้งทางอินเทอร์เน็ต ธนาคาร แล้วก็อื่นอื่น ช่องทางอื่นอื่นออนไลน์มากมาย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

เป็นเรื่องที่ซับซ้อน เพราะถ้าเฮาบ่ได้อยู่ บ่ได้คิดกับมันบ่อยบ่อย เฮาเฮาบ่สามารถที่จะเข้าใจมันได้ เพราะมันเข้าใจยากอยู่ประมาณหนึ่ง

มีผลต่อการตัดสินใจ เพราะว่าเฮาต้องมองถึงระยะยาวว่า เฮาต้องผ่อนต่อเดือนเท่าใด ตัดต้นตัดดอกไปแล้วเหลือต่อใด บ่แม่นว่าสิสักแต่กับซื้อ ซื้อ ซื้ออย่างเดียว

สำคัญนะ เพราะบางทีเฮาเฮาบ่เฮาว่าการที่เฮาไปกู้ยืมมา ดอกเบี้ยส่ำนี้ เงินต้นส่ำนี้ รวมแล้วทั้งต้นทั้งดอกเป็นเท่าใด ผ่อนเท่าใด เฮาต้องเฮาความสำคัญของมันก่อน

ข่าวท้องถิ่น เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่รอบรอบตัวเฮามากกว่า เฮาสามารถที่จะสังเกต ติดตามได้ทันเหตุการณ์มากกว่าข่าวต่างประเทศ

เฮ็ดให้ฮู้ว่าโลกปัจจุบันมันพัฒนา บ่ว่าจะเป็นนำด้าน IT ระบบต่างต่าง วิวัฒนาการของคน มนุษย์ AI ต่างต่าง มันพัฒนาไปถึงใดแล้ว

บ่ค่อยเซื่อเหมือนแต่ก่อน เพราะตอนนี้ Facebook มีแต่โฆษณา เรื่องไร้สาระ อิหยังมากมาย เต็มไปเบิด

เบิ่งได้ทุกแนว ขอแต่บ่เครียด เพราะว่าเฮ็ดงานมาเมื่อยเมื่อยกะอยากเบิ่งข่าวที่มันมีสาระ คลายเครียดตลกตลก บ่แม่นที่มาเครียดเรื่องฆ่ากันอยู่เบิดปีเบิดชาติ

จากคนรอบข้าง เพราะบางทีข้อยกะบ่ได้เฮ็ดเบิ่งหรือว่าเบิ่งโทรทัศน์ เบิ่ง TV เบิ่งโซเชียลมากนัก เพราะว่าเฮ็ดแต่งาน

ส่วนตัวแล้วมักช่องสาม เพราะว่าเบิ่งมาตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่ เบิ่งเบิ่งอยู่นั่นล่ะ เบิ่งบ่เปลี่ยนไปช่องใด ไผสิมาเปลี่ยนกะสิเถียงกันอยู่ใน ครอบครัว

TV แม่นบ่ได้เบิ่ง ได้ฟังเสียงกะยังดี พอได้อุ่นใจ พอได้เป็นหมู่ยามเหงาตั้งแต่กะเท่าแลง เปิดไปเลย กะไว้เลย

มือถือ เด็กน้อยซุมื้อนี้มีถือตั้งแต่อายุได้น้อย เล่นมือถือตั้งแต่เซ้าเท่าค่ำ เบิ่งอยู่นั่นล่ะ บ่ให้เบิ่งเซ้าเคียดเซ้าไห้ เซ้าเซ้าอยากเบิ่งคือเก่า

อยากเฮ็ดเรื่องมิจฉาชีพ เพราะว่าอยากให้คนเฮาในประเทศเฮาเฮาจักรู้ทัน เท่าทันเกี่ยวกับมิจฉาชีพ การหลอกลวงของมิจฉาชีพ บ่ว่าจะในแนวเก่าแนวใหม่เฮาอยากให้ทันเฮา